Ny fomba mahomby <hesitation> hiadiàgna amin'ny fampitahorana ankizy any am-pianarana entaniny ny zaza mba hifagnaja ary ampafantariny azy koa mitovy sanda zare ao am-pianarana ary koa volagniny matetiky amy zaza le raha mety atao ndreky tsy mety atao amy namana.